हमरे दिनभरिम बहुत मेरके खाना खैती । कुछ खाना अइसन रहतियाँ जेहके हमरे खैलेति हम्मर स्वाँस दुर्गन्धित हुइजिता आउर मुह गिन्धैना हुइजिता आउर हम्मर आँजर पाँजर बैठैया मनैन खराब मेरके गन्ध अइता आउर ओइने अप्ठ्यारो फे माने सिक्तियाँ । मै हियाँ कुछ हइसन खानाक नाउँ लेहे जाइत हउँ हम्मर स्वास ओहके दुर्गन्धित करतियाँ । प्याज, लासुन, मुडा तेना, दारु जाँड या मसलादार खाना होइल या जेदा मासु खैलेसे फे हम्मर मुह गिन्धैता ।